Навъҳои гуногуни нон вуҷуд доранд. Нони сафед аз орди тозаи гандум тайёр мешавад мулоим ва болаззат аст. Нони сиёҳ, ки аз орди ҷав пухта мешавад, таъми хуб ва бо маъза хаст. Нони тунуки ,нони миллӣ буда, одатан дар танӯр пухта мешавад. Нони ҷуворимакка яъне кукурузӣ таъми ширинтар дорад ва бо ранги зардтобаш фарқ мекунад. Таъми ҳар як навъи нон аз орди истифодашуда, навъи хамиртуруш ва тарзи пухтан вобаста хаст.